La kuro’ xen nɇɇ lapicero fá’rá’ jnáá’ e jmⱥⱥrá’ uɇ’ ejö <hesitation> ejö jmⱥⱥ tá jö jmⱥⱥ tá jö xiro’ xa nɇɇ xaa nɇɇ tinta fáá’ra’ jmyy’ jñí fáá’ra’ e ó xiro dxó my lló’ kö’ ki xa <hesitation> xa fi kié’ ba je re ‘la je re jïï’ kié’ köö <hesitation> köö lapicero i xiro e jia’ dxó pues jia’ re jmⱥⱥ tá xiro’ dxó xiro ‘mýy, ejö re li fó’ re jmⱥⱥra ta, re jmⱥⱥra uɇ’ la nɇ ‘nɇɇ’ dse dsáána jná kié’ ejö.